Frigoriferi përdoret për me i majt senet e ftofta mrena. Ushqimin, pijet, pemt, perimet, çkado që don me majt ma freskt, ma taze, ma ftoft. Frigoriferi shtihet n’rrymë edhe përmes rrymës e mrrin ni temperaturë ku i- ku ftofet krejt edhe i man senet e ftofta. Ajo rrin n’rrymë ton kohën.